Për andé a scola sicürament m'purterìu ël portapenne cun ëndrinta tüte la matite, le piüme e ël righello, la scuadra, la guma, pöi purterìu i cuadern ad anei, ch'a m'pias d'pi perché parei pöle purteie, spusteie e pöi i liber che ël liber e ël diari, ël diari che parei scrivu tüti i compiti zura